हमरा गौघर त बाँस खन्या जनावर त खासै नाइँ पाइना, तरलै सुन्या अन्सार बाँस खन्या किड़ा, भालु, बाँस खन्या गुना बाँस खानान ।